ene nyandolloji ɗe nun, ko ɓuri hewugo fu himɓe famanayɗi na annda noye <noise> ɗi gollirta. E nder majji a tawa ira lacciri en, e wasawasa ko ba banfamini ɗun ko baɗe wawani on ko hewi yadu e ɗi ngala fu bote e nder ɓandu. Ta ndari hono fakka majji e ɗuɗi sanne e nder ɓandu. kanji ma sembe ɗi ngattata e nder ɓandu.